he mɛ mi yɛ ni han wara nɛ a besin mɛ apo han wara wiɲan mu bomu abe wabe mana dan a buwa a yiro buwa to oro ni sire nɛ bɛ ta hanro na ni sire nɛ bɛ ta sabiya na ni sire nɛ bɛ ta nabara na ni sire a zun mi te ni sire nɛ a we prefere humu apo nuwa abe wa nu ni we woro bun a to me ɲan miniyan a me kontiniye ma mu an zan a woro mu ɲan to muna bomu sin mɛna matete